زما په نظر خواړه چه په اسانه پخیږي، هغه هګۍ دي، همیشه <hesitation> خصوصاً که چیرې اکثره وخت په بانجان رومیو کې پخې شي، بهتره یي. او پخیدل یې ډیر اسانه کار دي، هیڅ داسې خاص چیشي ته ضرورت نلري چه هغه د ډیر مشکل وي. ډیر ساده او اسانه دي.